Ia, kolontsain̈y ndrô Pero io ndreky ten̈a ny <hesitation> man̈ano lafety masoandro zen̈y irô, Itirahin̈y zen̈y fivolan̈ana izy. Avô resaka tsinjaka tsinjaka fôliky zen̈y tsinjka ten̈a ny kolontsain̈y ndrô an̈y karà zen̈y, ndreky asa tan̈ana koa zen̈y, mahay zen̈y irô aminany.